<hesitation> Ɗun kaa, wakkati fuu a waɗan hoore maa anterenee e suee oo, suee desek oo faa mbaawaa. So wanaa ɗun, ɓii aadama, huunde fuu ko mboowɗaa suude ɗun wakkati fuu, a woowtiran. <hesitation> Ɗe kulle non ɗe neɗɗo tanaa muuɗun waɗata. <hesitation> Ɗun kaa haanaa ko tiiɗa.